Fomba ahafahako magnamia antoka fô miaro tontolo iainana hanigna andrahoako dia tsy fampiasako hazo maty. Tsy mila mitavandra hazo maty za ndraiky kakazo andrahoako hanignanahy, na koa charbon. Ke le mila mampiasa fitaovagna azo avy amin'ny herin'ny masoandro na gaz zaho andesiko mahandro hanigny hohaniko.